<hesitation> Amiko aloha tsy de liana am'iregny loatsy satsia sakafo zany mitovy aby fa hoe sahalan'ny hoe manisy fanavakavahana ny manao sakafo ambany zany amin'ny hôtely madinika reto: ah! Tsisy ho ao fa aleo mandeha am'restaurant, sahalan'ny hoe <noise> <hesitation> mampisy toe-tsaina hafahafa kokoa ny olo mpividy zany e. Amiko aloha aleoko mividy am'hany mora sady vola tokony ho li- anavako raha hafa zany no lanilaniako fahatany amin'ny hôtel lai- restaurant lafo nefa sakafo raika avao.